<noise> Mes o hakatsi o kapea ke totot sin guna, poat ena ku piuo meh. Mei not a na puna to hatatei bai nakai re boak ona tena, e totot sin onot guna. Kame o hene kenkenin to tahon manas, tin sait to lotu bai run e kato dina <hesitation> koma. Hene kenkenin, tahon, tsinon. Kap bai run e haso dina patu tana grup kari <hesitation> win tsi hakenin yo <hesitation> na koma. Si ke momuo, si ke mahut meh. Poat erun di kuku sin da ngongo yo katuun kari <hesitation> i win a ta nikei re, bai tamen tena soat nena bai hate nin, in presen, in prais ire na punon tin nakatuun <hesitation> hasona dia nit in nakatuun ke- e kame nin <hesitation> soson to- o kahet papean. Bai run e soat o pan de na bai run hasek de na bai run hate, yin presen yure. <hesitation> Hare no, o kei totot sin guna poat i kekerek kuru not puna be run e <hesitation> soat haboak die na hate die na <hesitation> napean kei <hesitation> boak hanon to tete ao tsinen a tsi tin pemeli ke kahet hanon yo papean.